<hesitation> gɔregɔ a tuunɛ de la a suŋɛ fu ti fu boti fu zom la gee kan nyaŋɛ zom la, fu wan zom paɛ zi'a n wɔgɛ ti fu san pugum ze'ele tiŋa fu kan nyaŋɛ paɛ la fu wan zom bini fu wan paɛ. Dɔregɔ a tuunɛ de la zi'a ti nɛresaala kan nyaŋɛ dikɛ a miŋa bee la ani se'em la a kan nyaŋɛ kiŋɛ paɛ la wa dikɛ dɔregɔ la la wan suŋɛ fu ti fu nyaŋɛ paɛ bini. Dɔregɔ a tuunɛ de la a kelum suŋɛ nɛregiresi koo nɛremina n ka wɔgɛri a nyaŋɛ dɔlegɛ paɛ zi'a ti a boti a paɛ iŋɛ eŋa n boti a iŋɛ sɛla la. Dɔregɔ a tuunɛ le kelum dɛna la tia san zia gee ti nɛra nɛra kan nyaŋɛ zom e ayi, tu wan dikɛ dɔregɔ la la wan nyaŋɛ suŋɛ fu ti fu zom paɛ koo la san de la fu mɛti la sɛla koo ba yeti ba kpa la sɛla dɔregɔ de la sɛla n wan suŋɛ ti ba nyaŋɛ paɛ woko la beene la nyaŋɛ tuum